நெறிமுறைக் கொள்கையின்படி சிலரை விட பலரின். தேவைகளுக்கு முன்னுரிமை அளிப்பது நெறிமுறையாகக். கருதப்படலாம் ஏனெனில் இது தியாகம் செய்வதாக. இருந்தாலும் கூட அதிக எண்ணிக்கையிலான. மக்களுக்கு நன்மை பயக்கும் செயலைத். தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் ஒட்டுமொத்த மகிழ்ச்சியையும். நல்வாழ்வையும் அதிகரிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. ஒரு சிறிய குழுவின் நலன்கள் இருப்பினும். இந்த அணுகுமுறை உலகளவில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. மற்றும் சூழ்நிலையைப் பொறுத்து சிக்கலான. நெறிமுறை சங்கடங்களை எழுப்பலாம்.